Ià zany sy de haiko lôtry e magnazava anazy, fa gny hitako fosiny aspirateur loa da vovoky e raha trohany kikefin'igny agnaby zay vovoky amy tragno, zany oe entig- fitaovagny entigny agnadiovagny avao koa zany ny aspirateur fa e vovoky avao gn'ainy alay, sy mahazo mangala ankôtrin'izay izy.